Us <hesitation> ada ishianii ada biriaa iyo amine won birii jira akii afaa ishii dubetu iyoo wonii akaa muzikia afaa wari faa danoati iyo sagale ishii nyatu iyoo bolia dinineni taa kiristoat amine sherianen tam ishia kabd sheria taa fandaan sunen tam ishia kabd technology nenii lila oljirt